Hallo. Au afandele o? O tao bek? O sibuk do ta? Kalau o ta sibuk so na ita dua teu lala'ok. Au ita uma nana'ak beuk nai nai maman wisata kira-kira o bisa di ta kalau bisa so na jam hitu ita dua la'o leo.